میڈیا اور جرنلسٹ، جو رپورٹ کر رہے، جو ہمنا سب کو بتاتے کہ کیا ہو رہا، کیسا ہو رہا، اِن کا بہت زیادہ اثر ہوتا دیکھو۔ آں لوگاں پو، کیسے انہیں کچھ نیوز آ رہے، کیا ہوا، تازہ خبریں رہتی، وہ سب کے واسطے یہ لوگاں کے اوپر نربھر رہتے۔ اُنوں کیا کرتے، اُنوں جو بولتے، وہ ہمنا سب سن لیتے، اور اُنوں پے بھروسا کر لیتے، بھی اُن کے باتاں سن لیتے ہمنا، کائیں کوں بولتے۔ اگر اُنوں نے بولے بولے، تو ہمنا کون بولنے والے، اس وجہ سے اُنوں جیسا بولتے، ہمنا سن لیتے۔ سمجھ لے کو اُس کے اوپر جیسا رہتا ویسا فالو کر لیتے، تو اُن کا ہمنا پر بہت زیادہ اثر ہوتا دیکھو۔ اُنوں غلط بولتے، صحیح بولتے، جیسا بولتے، ہمنا سن لے کوں؛ کائیں کوں لوگ اندھا بھروسا کر لیتے، کچھ کچھ لوگ نہیں کرتے بھروسا۔ کائیں کوں بولے تو اُنوں اپنے فائدے کے واسطے بھی چیزاں بتا رہے رہتے، پر ایسا دیکھے تو اُن کا بہت اثر ہوتا ہمنا پو۔